Nti ntaka yunu ka jinta na ku nuyujá, ja ku nuyuja ja na'anu chi sukun oó xeén ntaá iyo ja kan'ó ja ku nuyaá suni ió ja nánu xeén te oó´xeén ntaá ja na'anu iyo nuijtní, nu kanio, nuyaá kuí, nu jánu, nu xeeñu, nu itna nií, iyo nuni'ima. nuyujií <hesitation> iyo taka nuyiki, nu nu kini xeen ntaka yutnu suni nta iyo iyo xeen ja ku chi atu ma su ntijin naada jaá óó sua te <hesitation> chi iyo xeén yujtnú iyo xeén iyo yujtnu naánu xeén iyo yujtnu kuechi iyo kua xeen yujtnu já já iyo ja jinidaá ko yuan ni ku ja jindaa te sava chi ka joo tu jinina nu nániga inka nu suva ko yuani ku ja jindaá.